सिल्वर रंग देखदा म चमक-धमक और आधुनिकता क भावना जागदा। <noise> यु रंग अपण परंपरागत आभूषण म भी खूब देखनु मिलदा।